أفضل يكون عندي زر لإيقاف الزمن. لأنني أقدر أستغل اللحظات المهمة أو أركز على أمور مهمة بدون ضغوط الوقت. ممكن أخلص شغلي أو أتمتع بلحظات مع الناس اللي أحبهم بسلام، وأيضًا يمكنني استغلال الوقت للتعلم أو التفكير بهدوء.